Colli tawi ene ngegga, ɗi mbaɗta ko pelle. Ɗi ngollira kaaƴe e maaje e ndiyam e lekkuule ngam ɗi mbaawa rewde e laawol majji no haaniri ni.